Ndora, ebitaabu nka bikugenda, sahazino nka bible hamu ne'bitabu ebindi, ndoora mwanya ogwo rundi emanya ebiiri byona nembipanga mulingo gwabyo. Oburaba biri byediini, ebyediini ne'biteeka byonka, kuba haroho ne'byorujugu nabyo nembiteka byonka. Haroho ebyo'ruganda, nembiteka byonka nebyerutooro ne'biteka byonka kyonka byona mbipangire, ne'bipanga omulayini buli kitabu. Hati bwenkuba nenyenda ekyorujungu, nenihayo ekyorujungu. Bwekuba nenyenda bible, negenda mubyediini, bwenkuba nenyenda ekyoruswahiri, nengenda mubyoruswahili, mulingo nkogwo.